عدد أبناء <hesitation> عم من أعمامي هما خ- خمسة خمس أبناء، وذولا دايماً أنا أشوفهم لأنهم مقيمين بالسعودية وفي كل جمعة أو يعني كل فترة جمعة العيلة يتجمعوا وأشوفهم على طول يعني، <hesitation> لكن أبناء خالي هما أربعة <hesitation> بس عايشين في أميريكا، فأنا ما أقدر أشوفهم لأنه <hesitation> ما قد نزلوا يعني ع المملكة العربية السعودية، والأولاد أصلاً انولدوا هناك يعني وطول حياتهم هناك فما أشوفهم.